Tɔ, agaakɛ na kɔ̄ iba ba di kpla ikpla naji na nɛ. Kaa kutun kɔ̄ n drɔ zaa nɛ, musu a di lo lukpɛ ba na. kutuma ana musu ka zɔrɔ nɛ nɔ kɛ, inɔ nwala ipɛrɛ blɛ koo nkpi dziila, a sarɔ icɛ ka a gbomiji nɛ manyi ka naa na vunoo kɛ agā kan noo na manyi ka bɛ sululu ka maa gɔ nɛ. Tɔ kutuma ava kuma naji anɔɔ nki nɔ ko wɔ si nɔ ko nwala, ko naji, nkɔ wɔ si nɔ didrɛ cɛnɛ zan, ko nyɛshala di dzi daanɛ nɛ bɛ blɛ wɔ zaa nɔɔ ma, inɔ a ni wo, a ni nyɛshala nɛ. ɔ di bɔ, nkɔ wɔ si va ipɛrɛ blɛ kɔ̄ ɔ ni va gboro, a gboro, a gboro, wɔ pla si kɛlɛlɛ kɔ duba zan, nyɛlo zaa cɛnɛ muna. Tɔ a ni agalo nwā kɔ̄ a za dɛdɛ na, blɛ agalo si bɛ nkpi wɔ wa ka bɛ swaraa, ko ba viisce, agalo dɛ̄ ɛɛ nwala nɛ ka pise faru si wɔ kɛ na. Naji kuma, ɔ nkɔ ma nki wɔ ma va majɛ lukpɛ itsi wɔ, ɔ naa yo, ɔ na shushɔ̄, ɔ gɔ mijɛ guso, minyɛ iɛɛ ma nkɔ̄ ba guso mijri tsi ba bɔ, yise va ba yɛ kukpi, manyi kɔ̄ ipɛrɛ kɔ̄ du nyɛ ka bɛ ka ma agā dzidzi ma bɛ, ko kuma nyɛshala kan bɛ zaa, iba ba zi mijɛ kuba di nwawinwa manyi kuba dro ka kpɔlɔ kɛrɛ ka kɛ kɛɛ nkpi wɔ na, du nkɔ̄ ba lɔɔ ka kɛ nkpi wɔ an bɛ zɔrɔ aga dzidzi wa. lnɔ saa ki isilɛ minyɛ lɛɛ ɔ ni ba gbi ta va n rayuwa ba ma, du ba ni kin gā ka di zɔrɔ nɛ a di kaa a bɛ ba wawa kɔ̄. Ga nɛ zɔrɔ lubɔ̄ ka nɔ dɛ, ga nɛ zɔrɔ lubɔ̄ ka nɔ dɛ nɛ, kɔ wɔ ma va ma jɛ lukpɛ itsi wɔ, aji bɛ, wɔ dɔɔ rijem itā rije kɔ̄ wɔ na shushɔ̄, kuma nki nɔ di zara ka pɛ kɔ̄ a gboro njɔ̄ nigini ka di wɔ nyɛ itsi wa, a gɔ gba wɔ a pɛ ki wɔ di nyiitsi kɛ. Nkɔ̄ wɔ di nyɛ kukpi nwaa dɛ zala kɔ bɛ a gɔ agba wɔ a piiwɔ muna an dro. Nkɔ̄ wɔ zaa nyɛ itsi ki nyɛ itsi dzi ka rɔ wɔ lisin na inɔ gbii kɔ bɛ itsi muna. Tɔ icɛn kɔ̄ inɔ a di agalo nwā kɔ̄, a di kɔ ma tre itsi wɔ naji kan tɔlugba iɛɛ nɛ. Kuma ipɛrɛ blɛ, blɛ ayi di bɛ itsi wɔ bɔ, wɔ pɔɔ ma, ɔ shɔ shɔnla bɔ, inɔ ki inɔ ni ba kaa gboro nɛ, iwɔ zhaava ri kɔ wusɔ ka di gboro zaa ɔ pɛ ki kayi, ibɔ jɛ ga nɛ di gboroo. ɔ ri kɔ duba gā ka di gboro nɛ blɛ kɔ bɛ gbaacɔ ɔsɔ̄ minyɛ kɛ ba bɛ kuba bɛ zɔrɔ lidzi itsi wɔ nɛ kɛ na. inɔ kuma kpɛ di ma agalo kɔ̄, ko yi naa yi ise si nɔ kɔ na sɛlɛ baa kuzɔ̄ dɛ nɛ Nkɔ kuya rugbɛn nyɛɛ mudu kɔ̄ bɔ, nki wɔ si naa ise ki yi ta giitā kiyi naa ise sisa bɔ, inɔ na shushuɔ nataaci. A yishɔ nata kici bɔ, wɔ jɛ na kutuma bɔ. ipɛrɛ blɛ ɔ jɛ na-na kutuma kɔ wusɔ gboro wusɔ gboro. A di nwa ka pɛ iblɛ ɔ di lukpɛ ba, ɔ ri kɔ naa zaa, kɔ nɔ gboro ka piizuma ka dzoo jimi, ɔ naa zaa, ɔ na noo muwa na, ɔ na ni zhavlɔɔ a di cɛnɛ. Tɔ nwā ka gbɛrugbɛn nɛ kɛ na. Iblɛ ma ka gborugbɛn nɛ, ko wɔ za na ki nɔ naa nyanyan kɔ, isa sɔ dɛ ma, harr ki wɔ ri kɔ niise nɛ, inɔ niise a kpɛlɛ bɛ, aa na gɔ kina wɔ nyɛ lukpɛ kina wɔ. A na ni ko agalo wa, ma gɔ zan, a ma jɛ nyi harrɔ ka ma bɛ itsi wɔ. Ko nyɛla pisi daa kuva, an bɛ miitsi wɔ wa. miinɔ gɔ ko naji, ko nyɛlo pisi daa kuva an dansɔ̄ ka bɛ lukpɛ itsi manyi ki wɔ pɛ manyi kɔ̄ agā dzidzi a pisi bɛ lukpɛ itsi wɔ bɔ. Nfani kɔ kila krɔ ba loo itsi, manyi kuba ka la isi agā la ka di itsi isi la nɛ kɛ na.